Na̱ne̱lo̱ taco drégo̱o̱ xndúdiin, e̱ste̱e̱, <hesitation> g <hesitation> a waba na̱ne̱lo̱ꞌ taco, <noise> e̱ste̱e̱, <hesitation> na̱ñu̱u̱lo̱ꞌ, na̱chi̱kú maka khaa xndúdiin, na̱xu̱ꞌdáa ne̱ inuu g <hesitation> a, a̱ꞌkho̱o̱n <hesitation> <noise> na̱ne̱, na̱mbróꞌoo ne̱-na̱mbóꞌoo ne̱, <noise> a̱ꞌkho̱ nakho ne̱ pues. <noise> édo̱ rí na̱nguá rá, na̱ne̱lo̱ꞌ e̱ste̱e̱, <hesitation> awúun khaa xúba̱ ixe̱, na̱ne̱ jma̱á duun, ga̱jma̱á áxo̱, duun maxaꞌ, <noise> e̱ste̱e̱, <hesitation> ga̱jma̱á cilan- lájwíin khaa cilantro, y <hesitation> na̱ne̱ ga̱jma̱á tsítuun awúun xúbe̱ ixe̱, <noise> ikhaa <noise> yaꞌduun xuꞌví drégo̱o̱ khaa xndúdiin. <noise> xí na̱nguá rá, édo̱ naꞌga̱ ixí, <hesitation> naphóxo̱ꞌ, ixúu xtíla̱, a̱ꞌkho̱ nakhuáa mangaa xndúdiin mangaa, chaka, chaka ne̱ na̱gu̱ma <noise> nate awúun xúba̱ rí pozole. Xúꞌkho̱ má mangaa édo̱ ríí, e̱ste̱e̱, <hesitation> na̱gu̱ma ne̱ mangaa ga̱jma̱á nagikoo maka ga̱jma̱á ra̱mbo̱, ga̱jma̱á khaa inúu ikhaa lechuga. Inuu mesa na̱rigu ne̱, e̱ste̱e̱, khaa xndúdiin. Édo̱ rí najma̱a̱ xndúdiin pues, e̱ste̱e̱, a̱ꞌkho̱ juun rí na̱gu̱maa ne̱ aprove rí <noise> naphó ne̱ xo̱ꞌ, porque édo̱ nguáná rá, rí phú n <hesitation> uu xndúdiin, ajánꞌ, tsída̱ꞌ n <hesitation> uu xndiin. Hay veces que n <hesitation> uu ne̱ jndo a̱jma̱ ski̱ñú n <hesitation> uu ne̱, ajánꞌ, rí mbá-mbá manojo ne̱ pues, e̱ste̱e̱, <hesitation> o si.